Gne sambo moa zagny da koa tragno avao izy io, fa <hesitation> misy môtera be igny e magnosiky anazy, ambonigne <hesitation> rano io, da arakaraky gne rano avao koa zany, sy gne toetr'andro gn'afahagny mandeha.